Hora taí kué xitni saña chi ja sa'ada ku ko'oda té yuku eucaliptó eucaliptó kátudá in kiví o in kivi ja tu tu nu satiñudá satiñudá iyo vaá ntukoda ntetatú ntetatudá ntuva'a vaá vaá te saátiñudá ja ji'ida té yuka ó chi'ida maadá vaporú tet teta'an teta'an sa'adá té yuku yuku yerbabuena minú oó té minu suan te, suan te ntuva'ana yuan te ku ntasatiñuda.